Bñuugna anín nga alaante, ndu ugí yaa Haala ma yaa ndi bagí bigi ma mmeese. Fo bahúrindi btooti, hanganti basów húrindi btooti, bari hinooni ujanga húri btootina anŧidi ma njali ma bgín; Fo boonju, fo bii bboonj, gaatu mo mmeese bta bi bgíw, bi ma húrin yaa, ngette untoote blúŧi, unan jiige, wee tinga bigiti bta bi ma húrin yaa, bii ɓéeŧa, bee bi bgíw. Waabo ndi wo to ŧagde nga alaante, walla wa alaante uto ŧagde nga anín, anín ma húrin yaa aa tti mada to sugturni fyere. Han mbo ndi we meesi anín a wili he de wo gí ngi gyaaŧ ngi giɓuul giindi ma. Wa anín ma fana, ndu uyeeŋde nga alaante hi ma húrin yaa yooŋ bidée bigiindi ma. We we fana we gí ngi gidútar ngette giduulu gi gi. Bbasgo biñaŋ bigiindi ma golm bàa maa ttin riŋe, halin bâa ma de ngi hali ma yeeŋdini de ayooŋ hal; Bari ño ho de ño tentu Haala, ngi hi ma mmeesni han bidée bigiinda mo, bimadi bindúba Haala ma yaa bteegim bàa ma. Bari fondi ginriinga, ngi ginriinga, gee bigaadi ngi hí ma a bñuugi. Basgo winooni yorni uboonje, uwooye, aga ataan wiinda. Bâyooŋdundu, njali ma ñí ma yooŋman hamma hi ma yooŋni gaatu mmeese be ndu usiim biyaana bsúmu, han mbo.